Mangala froìa karazan̈y jiàby in̈y kô fa an̈ano <hesitation> smôrfy ôhatra smôfy, maka foroy zen̈y tian̈ao an̈ao alefan̈ao an̈aty rôbô izy mikisen̈ao ankendriky na disan̈inao amy rôbô ao izy, kô fa izy m- nataon̈ao iny na ataon̈ao somary marihidrihitra àby in̈y izy leran̈y tian̈ao itiavan̈ao izy amizay avy eo ataon̈ao an̈aty vera karàha in̈y efa azon̈ao hoanin̈a edy kô fa misy matsikotsiko àby azon̈ao aharo siramamy.